Дар Олмон як расми ҷолиб бо номи Таг дер вуҷуд дорад. Яъне Рӯзи ваҳдати Олмон, ки сеюми октябр ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯз муттаҳид шудани Олмони Шарқӣ ва Ғарбиро таҷлил мекунад. Xамчунин, дар Олмон расми анъанавии тӯйҳои рустоӣ ҳаст, ки онро бо либосҳои миллӣ, рақсу суруд ва хӯрдани хӯрокҳои маҳаллӣ таҷлил мекунанд.